Koh a bəg pan sanu dub gbana wah zorwheni kona dub gbana wah zworwhoni bu sanu shiri bu jin hah ri, n shi amar rəg gbah məi m ma yan ayana ya nəm n yan yanəm. N dan nyi məng n dəgkuri n <noise> rəg jii re ko n dəng kai n waa re? N sid sid sid n dang yi toa bari nya bo ka, n bəg a yar bu ba nrəg zwan nəm bo kai, n ken nye ya bo kai n ye nad nburu jiri a nzwan hoo ba kai n hoo pən a jini mu wum rəg jiri a rəg hwa, n ziw ri n ken ye fad kai, n kon kon kon kon hoo ayarba ba jhe bəi zəu vunri ba nəm kpagkpag n kan hoo bə bu jena məi nəm bəg bu wa məi nəm n hoo bəi kon. N dan nyi n rəg zwan kaya ba hah, bai ba ka re məng. N zwan rəg hoo kai ni hoo rəg pən a jini m ma zwan rəg, n rəg na n rəg gahn awunu, m ma dwag təri n ye ban be m ma dəng bəzəun ye təri nye jii bə mme dəng bəzəunyei n kah waa n sid re yei n zon zon zon zon hoo kaya ba she vunri aba kpag kpag, n zon hoo kaya vun aba kpag she n nad zapər yem adod n wag dri kai n bəi zəu na kəd ke tan. N na ke tan n fa rəg fag kuruman n yi toah kuruma bəzəun ba ka re yei məng anəu kah rəg ya hah ku, ku. Anəun kah mah ziw ku rəg ke nah ba m ro ma bəi kon vun rəg i dəg kai n rəg jii re? N fa id vak kurumam re yei, n nah nah nah n dwag, n yi bari n zəg a dab swoh məi kan bo piri, n shi nyi za dab swoh məi kan bo piri nya adab swoh məi zəghi. M ma ye zəg a dab swoh məi rəg m rəg bad mpərzəun ma zim ku wab rəg zəg məi n rəg nad məi bəzəun ba n rəg jii n rəg yi ba məi ro a bəg rəg jii ake funi kau, nken keen ken ken nye rəg fad she n zəg adab gwoh mə she n puube abəg rəg təd a swamp yei n rəg woi she aswamp bai zəun kad məi nannun. Aswamp bai she bəi kad, n woi woi nyi ba hah anji swamp məi aswame ba hah ri re? N fa sid rəg nag jiri ke bəgkini məi ri n woi woi nyi toah bari nyak nye woi n rəg bad mpərba hub a ibəg bəg sid shad shad təri n kah dang bəg nyi n rəg vakvo təri ke be bəg ri ma zim bəg təd ri, mma ab a hah kuyi ku məng, mma dab a hah ku yi kuməng, n fa sid sid sid m bəi kad ake funi adab swoh məiri n sid təb buba hub, sid təb bu ba hub n kad bu ba pewah a bəg hoo zəu n kah shad n dang yi wuh she. N dəg jau məi zəun she, ka sid re ke yau wah ri n rəg shad shor bəg agunpər n fa kad ko re nyi n woi ajwap zəun ke hah? A swamp a swamp zəun təri re? Ku yi ah wui jiri kai məng ku nəng rəg dab hah məi a dab dab wain jirikaiməng ka swamp aswamp zən təri tunre wuru ko n woi təri mfa dang ko re nyi toah mpəi wp a swamp ke yanzu hah nsa suko rəg. N jag shai n jag shai n jag shai n keen bəi yak n bəi dəg wa məi ke numom ko hoo bu rəg hun ke numom n fa dang ku nyi toah abəg pan sule nəm a bəg yak abə ye hun yiri bujiu bəg ma ye dwab yiri bujiu bəg zəg ye ya bo be bu huaghi koni bu huaghi abəg huagh bai ba ri. Bəg ma huagh rəg ma a bəg nad beu, shei, bəg, biru, bəg mana abəg rəg bəi wuri yei jiri a bəg sa bujiu a məri kədzan ri. Ka kah ya she nye sa na nəm, m nad wui nan zo yei n bəi she nyi sa ibəg bəg jena mai jiri a yi feg dori. Jiri kaiməng a ma sa kinnau nəm n dəg budiu njii bam n ma bəi tyak zəg zəun bu dori fagne san san. Kinnah she i fag dri təri re funikan məi ri n kah zo men n tag kurumam təri nyi fag dori təri nkah sa ku usuko təri sosai kuma rəg sa yi daun a hah i irəg fag dari. Ba kah ma nad təri n dəg baye məng Aku kah yi bari bəi a nkah marəg dəg təri a ku wud a tan yei a wah kang yi ba sansa jirikaiməng a ke funijhiumen yanzu a ma ziw shi re be zən wui a nad məg a dəg məg a kah ma rəg nad təri kurama kai rəghwawu ko yei nrəgyi wu a rəg jiin rəg wah. A she avau yi a beari ashe budori feshi a jansan am woi ke bəskini məiri də am dwagha ba hah jag hah məna mon numon sumpena məng a she ba ndəg n fag dori wah ake yau wah ri.